افكر باللون البرتقالي أول ما يجي ابالي وأول شي يرتبط بينو هو البرتقال واليوسفي والنارنج ، هذولي الفواكه، لان أنا يعجبني الحمضيات ، فكبل سبحانه الله العقل يتبع الرغبة - دائما يجي ابالي هاي البرتقال والنارنج واليوسفي